Wa akakẹ ọrọk ẹkpẹrẹ ere ga udik ga udik ẹbani eje ẹmọng jẹ nnung <noise> nwa ẹgọt nji nyẹnẹ ọvẹn ye erimi ni bẹng wa ọvẹn yẹ nni nsang nang na nọrọ bẹ irẹ jẹ ga ikọ bẹng igomo ni ẹgat iwa iji ifẹ iwa eyeyenge ga eje ikọẹ ibia iji iyẹnẹ ẹzẹn ẹgwu warẹ ga ẹgat adọn me ereni ga ẹnẹnẹge mí ndod nne ai! ga akakẹ ọrọk mọng jẹ wa eje ẹkpẹrẹ ọnnẹ mọng jẹ ọbazi ena ni ọvẹn ọnnẹ, bẹng ngene ni ẹzẹn ga eje mọnv jẹ ẹgwu ikoma nfi nno, eje ikọ yida nbon nwa nji ngene gọ ọgwu nfi nno eje yẹ itad ẹ nbɨn nwa nji ngene nfi nno be gwud wa ẹkpere ọnne ẹnyi ni yi ngono nne wa obazi una mọ unyi ni, beng ifi nang nboni nwa ẹgọt nwẹ jẹng ye nre jẹ nni ngene ẹzẹn ga ogwu nfi nno ga dọng nbia eje nwẹ ẹgat ere ẹkpẹkpa eje nwẹ wa eje nnung nwuno nne oh bẹng mọng je wa eje ẹkpẹrẹ ubi. Ẹwẹ ere eje ẹmong jẹ ẹbibip enyi ni, eje ẹmọng jẹ ẹnẹp wa ọdɨm ẹkpẹrẹ, bẹng nni nfi ntun nnẹ wa bi nyẹnẹ ẹkpẹrẹ-o, ubib ni ege ekpere je-o gayẹodo eje ẹnẹnep mí nboní ntum kpasuk nne wa ọmẹn nyẹn ẹkpẹrẹ wu unẹp ni ẹkpẹrẹ yẹ eganang asi gbọgbọri gwud wa yẹ ọnnẹ-o, wa yẹ ubi-o ẹsse ga obok obazi, ga ntak uma mọ unọng uno ẹmẹ enọng ẹnung ẹma jẹ ẹnọng ẹwẹ ẹrẹ eje nwẹ yẹ obazi uma jẹ uno yẹ awa jẹ wa eje ẹkpẹrẹ onnẹ ayọ wa ọvẹn yr ọvẹn nwẹ ifa ye ere ga eyeng ọzẹng egbe beng-beng amai ní ma udut ga ẹgọt awa eyeyenge abia ẹzẹn ere eje nwẹ ẹzẹn ema je ere wa eje ẹkpẹrẹ ubi ubi ẹnyiẹ ga <noise> ntak odo anai udut nwe anai mọ ano ga ẹzẹn ẹgọt ashi awa ni eyeyenge ẹzẹn ẹgọt ere ẹwẹ ere wa ẹkpẹrẹ ubi ashi eje anung awa abi agara ẹzẹn eje nwẹ wa eje ẹkpẹrẹ ọnnẹ ẹnyi yẹ, beng ara awa ma dong nwẹd akɨp nwẹd mu ukpuga erɨrɨma. Afẹnẹ dọng ato ni nwẹd ayo ga ọbọk ye agagara anyiẹ yẹ eda nang na nwed yẹ asa agomo awa ọdọm ere yẹ ga ọbọk ada ní afẹ ga imi igbɨn ekwe, ọdọm ere ofɨri eje nwe jẹ gwud ma ofɨri ẹnọm nwẹ bẹ gwud, yẹ <hesitation> ọdọm ẹma jẹ ere, ere nang na ẹnọm ubi or ẹkpẹrẹ ubi enyi yẹ eje ọbazi ẹnung yẹ emo abi yẹ arẹ ina fu-o yẹnẹ isang yẹ ni ga <hesitation> ẹdudu yẹ ẹdanang atọngọ je awa agọbọ jẹarẹ yẹnẹ emo anyi yẹ ni ọdọm eje nwẹ wa eje ekpere ọnnẹ wa eje adọn ọnnẹ ẹnyiẹ ga utu eyeng ọzẹng ayọ.